Ba jau məi rəg shad shar təri ke kini məi ri akini buba sansan a n rəg saba. Jirikai məng a ma bəg jau nəm ke funishiumen ba həm kpag kpag mpər zəun a dang wuin ku bəg jau nəm bayei məg ama bəg jau nəm a bəg dori fash nəm jau ba hub sid ke yei n san təg jau ba hub sid ke yei n sanməg ba hub rəg sid yed wu usa ba baibai mpərzəu kah jid ke yei n rəg deng wuh arəg saba sansan. Daun m məi n bəg jau nən ba rəg fad dub gbanawah zworhuhani n rəg fad dri zəun. Mpər zəun kah mən shi n shad shar abai aba ke kini məiri fag məng jiri kai məng bu basan san a rəg saba. Rəg zo man bəg dan wuin a woi mprərshe nəm, mpərshe ku bəg baskini a san san nəm. Ku bəg bəgkini mpər wab'i nəm ku kan rəg pan asini mpər təi nkah rəgzin mpər təri n kah rəgzin mpər təri ma nəm na nəm məng l nəm shad fam kurəg bəg ku zin mpər tər n rəg sa bubashe isig ku kai i səg sa na ku i vag na ku avau a ku kang ba san san jirikai məg ku ma dəg ma kabziw be a ku sid ye she, ku bəi fam yi məng ku rəg wab yi i ma shang re drike be bu wai ba, ma sid yei ku du vo nuri. Ku hun yi bujiu n hun ba nəng rəag waawa nəng wa n shashai re bewan ri nəng waa rəg nsha shai re be wah ri nəng yemah ri. tag nəm zag zag. A ma, ama yi wu jau mare kina koh a hoo vo wu məp a zang nuru wu kənak ə a wamb məg a ma wamp nəm bəg shad shar are kini wuri azim a rəg jii bu mpə n zim wami bəu məng. A ma wam nəm mpər whad wu, a mawum nəm a hah shad shar rekini wuri ama yanəm ba hah dang bu ba san məng n wab asunpər məng. Jau sidhah a ma jen sa ku sansan akəinhah ku bəi re hah n kah rəg sa wu san san. Nəng sid sa na jau a rəg wab dri jau a ma bad zig ku bəi ziu ziu bəg wu ku dong wu ba sansan. Jau ba hub sid ke yei mma deng mu ki nau zəun nəng ma bəg bəg shisha bəg dang wu wuin a nəng ya ma anəg yee gban le jiri anəng dəg bai anəng ya a nəng kəib pinu anəng ya anəng ye kəi kini mpər anəng ya anəng ye kəikini mpər anəng ya anəng ye waa bu ba san məng a she jan a san san məng. Jau a dang wu wui ai wunza dri iya nəng tanubari iswag nəng zo kebubori, i swag nəng zo ke bu vo bəsau feni i zə nəng dri ibəm bahuruhwo nai, bəg wah yi masid yei isa bəg ba sansan. A she jau a rəg tag wu zimi a san san. Jau ma shad wu shar daun ash arda bag ba jirika məg ku sid ziu ziu bəswu n kah pən zəg wu a yan mare kai. Jau zəun sidkeye ama rəg tagashii, ma rəg tesashi səzəu ma bam ku ma zəg adab swoh mma dab wu, wuin məng here? A sid ni re? A ye na ke kai kuyi kai sari na kəd re re kaire? A yi amaru rəg gbah wo ri, ku dong wuin ken bəi ziuziu ke mana nyəng i ziw iyak iyewaa inad bəzəun ba i rəg wawaa a ma ken m bəi mbəi dəg ku n dəg ku buba a nən, nəng bəgye ziw, ku hun wu bujiu ku hun wu bu bu a rəg wawa, n hoo swag wo jini nəng waa wa'a wa'a n yep bənəng a yep nəng re bewah ri n yemah ri ku yi twah a han wuin kurumam dwag yi, a hah wui a kurumam fad yi kini akuagh nəng ya nye zəu nah jini. Jan arəg ya n ye zəu nah jini. Jau a rəg demg wu wuin a nəng yak anəng ye vi aviu ashe jan a zim a ku rəg gbah wo jini. Fed məg nan re kwar jibə bəs gong bu ba hub təri sanməg bu ba san məng. Jibə wuin woi kaya agunpəru təb tsein yei woi bəg zo məg u təb tsein yei jirikai məg bəwuməg bəwuməg she nkah kan bə wu məg ama woi wa'mpərku nad wa mpər məng, ku pəm kini kamah məng. mu kah ku vi aviu məng bu bashe jibe gang dri təri wuin abəs hoo tar bo bon. Ama uya tanubari ubad bo unadba sansan. Uzin ba huruhwo wu u zin ba ma bəi ziuziu bəg wu təri nrəg yi wu shar a san san təri u ya tanu awub ma kinnau awub mu ye wub awub wu u gbah nəu wah a ma sabu ba she kuruma rəg panvo ke awub wu ri more swo kah məng i koh rəg ba kai a jan rəg kab ashere ashe ba mare kinau koh badauwu zo men bəg rəg shad ke kiniwah ri. Ba hub sid ke yei bəg tad gban hoo bəg rəg jiri buba abaiba abə rəg sa ba hub bəg nah hoo bo burusuna. Ba hub sid ke ye n na bo məri byin a wab bəs məg ba kah sa bu ba sansan ba hubsidke yei n kang ba hwoihwoi rəg bə rəg yad ganaganah təri bəg ken kenutəri abe avari kəm kəm kəm bəg ma ye fad yei ba a bəg saba sai rəg ke fonikau bəri, kinu ba sid men rəg shang bari bəg bu nəu venu. Ashe ba abəs dang yi bəi a ma sa ba san san n zo man, mpar a gunpər ba sid bo men bəg rəg sheng wu bəg bu məu venu, bə rəg sheng wu bəg nəu venu ji ri kai? Bəg nad buba bəg rəg yi wu bu ba a ye nadri rebesheri n rəg puu wu pinu jiri akəin hah u kan agumpər sansan n rəs valc ari jau jau sid hah kəm kəm a san san sid yei a bai bai sid yei woi a rəg was wo u bag kore ama jau a zəg wu rəg kad a pini a san məg ko yak ziuziu bəg ku məg woi na jau a san san a kurəg yi wa shar a sansan a kurəg yi wa shar a sanson a rəg wabwu. A kuruma kah hwa yi voyei a ku tag na yi jan a jansan.